Ny karazagna lasiety ndraiky ediny misy lasiety fiasaka de regny matetiky ihinanagna vary, lasiety vera regny na bakoly, de misy ny baoly de regny mat- matetika atao lasietin-drô zaigny asiagna rô me- bebe ranonyregny de misy sopiera matetika amoaragna vary de ankajiagna vary.